Maro ny sakafo mety mahamaimbo vava, ary ny sakafo <laughs> rehetra raha toa ianao ka tsy mahay mikojakoja ny aty vava de mahamaimbo azy avokoa, fa ny tongolo gasy sy ny tongolo dia manome fofona <hesitation> manahirana ny vava ary ny fomba analana azy ireny de ny fitsakotsakoana persila rehefa avy mihinana azy.